راح أقدم طبع- طبعاً طبق ال- <hesitation> خليجي التقليدي بس بطريقة مبتكرة يعني مسل المحشي باللحمة، والمكسرات مع الصلصة خاصةً لأن هزا الطبق يجمع بين النكهة والزكريات في كل لقمة يعني، وبعدين نعتقد يعني إن هدا راح يعجب الحكام وراح يعجب كل الجمهور,